لا، أحب أجعد عالارظ. الأرظ مريحة لي، وأنا أصلا عندي مرظ في ظهري. أحب أجعد على الأرظ، الأرظ مريحة، وأشوف اللي جدامي وأحس براحة ومتعة. ما أحب أقعد لا على الكرسي، ولا على ال-على الكنبة، ولا على الأرائك.